Si min si 'hiaj nìn' chuku kù'nàj hormiga nìn' chuku mân riki hio'ó nìhià' ba riki hio'ó mân nìn' chuj, si 'hiaj chuj kwenta kìrì' chuj cha chuj bin aché ahuì nìn' chuj aché nano' nìn chuj, sé 'ngo bìj chuj abi si o' tùkuànj abi taran' nìn' chuj manj, nànὸ' ni a' man si nari' nìn' chuj tumi koj nej, ta riñan rasun naran' nìn' chu châ nìn' chu ni si 'hiaj nìn' chun bin, si kwenta hiu' aché nìn' chuj naran' nìn' chuj taran' nìn' rasun ta ta ba ma'an koj naran' nìn' chuj, nanikàj nìn' chuj baj chuj ni nara nìn' chuj man chuhuâ tuj nìn' chuj man, nara nìn' chuj chuhuâ tukuâ chuj man ninin si 'hiaj chukwi nìn' chuj kwenta cha chuj bin, ba taj chu' ba nìn' chuku tan ni 'hiaj chukwi chuj nan' chuj, sani ni ni ni rasun châ chuj si taaj chuku ta ni ni'in chuj si kὸ' kumàn nukui nej ni ñan o' kumàn, ni si kiri' nìn' cha chuj ni si 'hiaj nìn' chuj bin si baj naran' nìn' chuj man, nara' sà' nìn' chuj ni châ chuj ni ba taaj chuku châ ni 'ngo ora ta, ni taaj chuku ni nara sà' nìn' chuj man ni asíj 'ngo kumàn ni ñan itaj ta ki'hiaj nìn' chuj kahui ka'anj nànὸ' chuj cha chuj, ni si 'hiaj nìn' chuj bin si ñan ka' nara hiu' nìn' chuj man, bé ta achi'i nìn' chuj châ nìn' chuj ni ta ñan achîn kumàn nej, ta nanikàj ún nìn' chuj abi chuj ni baj nànὸ' rὸ' ñûn nìn' chu châ chuj.